السلام عليكم أهلا أخي، واش راك اخويا لاباس؟ يا خويا أنا راني جيت جديد ثانني للبلاد وراني <hesitation> فهذ المدينة نجي الجديد، وحاب نتعرف على صحابي جداد نروح نلعب معاهم البالو نروح رحو ن- <hesitation> نروحو نصليو مع بعضنا فالجامع، <hesitation> شاتين تعود مجموعة كيما هاك نتفاهم معاها أو نتفق معاه في نفس الفكرة أو نعدو ديما نتلقاو مع بعضنا تعود <hesitation> ه- همين انه يكونو إنسان رياضيين ومتربين ومتخلقين.